कीड़ा कई प्रकार का हों दा छ, मैं कीड़ों का कई नौ बतई सकदू कुछ प्रमुख कीड़ों का नौ यू छ: तितली मच्छर मक्खी दीमक मधुमक्खी चींटी झिंगुर टिड्डा झिंगा (प्रेइंग मैन्टिस) भृंग (बीटल) ततैया जूं पिस्सू बिच्छू मकड़ी खटमल गोबर का कीड़ा फड़फड़िया छिपकली का कीड़ा (लार्वा) सेंटीपीड (कनखजूरा)